ارے بھائی سپیس کا نام سنتے ہی حیدرآبادی دماغ میں دو چیزیں آتی۔ ایک طرف وہ آسمان کا سپیس، تارے، چاند، راکٹ، ناسا کا سین فل ایڈونچر، سائنس فکشن والا امیجینیشن۔ مطلب ذرا سوچو، سپیس میں گھوم رہیں اور زیرو گریویٹی بریانی کا چمچہ ہوا میں اڑتے رہتا۔ ہاں پن تو ہاتھ ڈال کے کھا <laughs> لیتے۔ دوسری طرف اصلی حیدرآبادی سٹائل کا اپنا پرسنل سپیس، مطلب اپ آرام کا ہونا۔ چائے کی دکان کا ایک ٹیبل، دوست کے ساتھ گلی میں بیٹھنے ایک مست جگہ، یا چارمینار کے پاس نیچے ہوا کھانے کے لیے ایک اچھی سی بڑی جگہ۔ یونیورس نہیں یارو، چھوٹی چھوٹی جگہ بھی ہمارے لیے سپیس ہی رہتی۔ بس اتنا ہی، اور ایک بات یاد رکھو، زندگی میں سپیس دینا بھی ہے ضروری ہے۔ ورنہ ریلیشنشپ بھی ٹریفک جام بن جاتا، فل آن سٹی سگنل جیسا سمجھے۔